Raha ny fahafantarako alongany anh de misy karazany maromaro mi koa mofo, de aminay atsy zao anh mofo gasy anh mamy be si zany, de ramanonaka masimasina mi; de misy koa grefy, grefy ndraika sady tsy mamy izy a sy masina fa izy roy mitambatra io.